بایسکل له څو اصلي برخو جوړ دی. ټايرونه د حرکت لپاره دي. چین د پيډلونو سره وصل وي او ځواک انتقالوي. سټرېنګ د سمت بدلولو لپاره دي. برېکونه د بایسکل درولو لپاره دي. ټولې برخې سره یوځای بایسکل ته کار ورکوي.